لو كنت أجدر إنى أشهد خطاب ف-أى حدث في التاريخ كنت بختار خطاب مارتن لوثر كينغ، لديه حلم في عام ألف وتسعماية وثلاثة وستين في خلال مسيرة واشنطن من أجل العمل والحرية، هذا الخطاب يعتبر واحد من أكثر اللحظات تأثيراً في التاريخ الحجوج المدنية في الولايات المتحدة، الأسباب اللى تخلى هذا الحدث مهم لى كثيرا، أولا خطاب لوثر كينج كان لحظة فارجة في الكفاح.